الحاجة الوحيدة الي معروفة جدا في التقافة الصينية هي انهم يخدمو مليح هي العمل بجد هما الصينين يعملو بجد ويعملو بكترة ومنظمين لهادا هم من أقوى الشعوب ولديهم اقوى التقافات في هاد الزمن الرانا عايشين فيه وحتى في الماضي وين كانو عندهم ال ال- الداينستي وكانو- وكانو قويين جدا <hesitation> الصينين معروفين بحب العمل